Matumizi ya kitanda ni yamema sana. Yaani sa nini nenda sana njwire ja ve brashi. Vunjwirwe vywe si vyavika sanankano. Ko nasumwire ichanuo au- au brashi nkonojivika vii njwire jaane sawa. Na ichanuo noo roro rasaidira sana vika njwire jikava na mpangilio waboha. Ikakuvika hali ya usafi vyaboha. Unokoonekana kwa vantu mstaatabunachoo. Ichanuo sanasana vantuvaki uko kwe va doma noo suuka njwire jaavo sanasana masaluni ya vantu yuki venda sana tumia ichanuo, yatakiwa unatumia ichanuo re uriweza fuma da na werwi.